Kwbangma mal mata rok belai siplaijak tei amo rok wngkha dolphin octupus atka tei chimpanzee. Dolphin rok ni bisingo bukung kuchuk dolphin khe alaida khe siplaijak. Twui kotor o tongnai o dolphin hayungni jwngjaal bujiwui jwngjaal ni yogwui mano. Octopus bo hai no belai siplaijak tei phaan bai kwbangma jwngjal ni yagwui mano. Atka tok ni bisingo african thapla rong ni atka bo belai siplaijak. O tok bui kok no swrwngwui buibai gwdalwui tongwui mano. Chimpanzee khe kaisa mwkhra ni jaat tei chimpanzee bini simung bai chini borok rok bai gwdlawui tongwui mano. O mal mata rok o siplaimung bai bongni jwngjaal no swbai mano tei borok munisu rok bai gwdalwui tongwui mano.